﻿Abantu bakuzire munonga tibashemereire kuza mubyobutegyeki habwokuba nibaba batiine obwiire kandi nekindi enteekateeka yaabo tekabaasa <hesitation> kukuraakuranisa ebyanga byowaabo na muno muno abantu abaraba bahisize <hesitation> emyaaka nkaaga, tibashemereire kuba baraza mubyobutegyeki, bashemereire kuba bararekyera abaana bato abeine emyaaka makumi abiri kuhisya ahamyaaka ashatu bakaza mubyobutegyeki. Kandi ekindi abantu abakuzire munonga <hesitation> nibaba biine ebyokukora bingi, like nibaba biine abaana bokureeberera, baraba biine amaka gokureeberera, tibakabaasa kubona obwwire bwokuza mubyanga byowaabo bakamanya ebi abantu baraba baretenga, tibashemereire kuza mubyobutegyeki ahabwokuba baraba bakuzire tibakabaasa kutambura kuhika omumyaanya mingi kandi baraba bari abooro bokutambura, so kyamanyiisa tibaraaze kumanya obuheereza obu abantu baretaaga, abantu bato abaana bato emyaaka makumi abiri, makumi ashatu kuhisa ahari makumi ana, nibo bashemereire kuza omubyobutegyeki habwokuba barabaasa kutambura kuhika hare, baramanya ebizibu ebi abantu biine <hesitation> kugira ngu babaase kubirondera, <hesitation> kugira ngu babaase kubirondera <hesitation> kugira ngu babaase kubirondera <hesitation> kugira ngu babaase kubirondera kubananure.